Karazane loko e mena e manga e mainso e mainty, anisane loko avao koa e mainty io aaaa ino avao koa e mbola sy nozakaiko teo <hesitation> gne fosy gne rozy gne orange <hesitation> izy aby zany.